Ho vani bueno este njakue xhini kixayu este, este iyo yuku uu ion xaya iin antes tu tuu tata kiko tuu tadna he njikachi mani ta'na xhiako iyo'o yuku kaxina este como hen iya yuku kuexa'a njeyo manika nika kexa xhi yuku yuku kude hi yo este yuku como yuku yuku ka kan xa'a kuu he toño chi toño chi pero nu'u kaño chi pero fresno fresn numa yinjuan numaxode kanjixa yikuan de inka kuu este iyo iin iin té canela té canela yika yuixa njan njakuu manita tandavi, texiko jan ine tuu vina este pastilla que mejorak tuitin xhikate tuyuku fresno ho este tuñuxhi este inka kuu yukanio xhen kaka xhenka nani toferina, yuanchi yavii nrayavi ntayavi papalo me'e ndekaxhiti xa'an ndekexanu nuu tindo nayikuan dee kenjo tii panela deyuke este he yukaji xadekaje yuante kanji ñakaxuxa njan yukuan njanixa'a kenjan.